मोर इअ जिम जाके कसरत कर्नु भन्दा त मोर इ घरवैमा कसरत कर्ले डौल लगसाउ । कतौकी जिम जेबही एक त तोर पैसा खरच हतउ अ कतेक कतेक महङ लेलही । बहुत बहुत पैसा तिरे पर्साअइ ओहवा । अ एगुणा तोर डोसर कठी हसउ ओहवा जेबही जौ तोर एगुणा डौल डौल खाने कुरा किनके फेरी खाए पर्लही नाही खाना सबह देउनकही एबे भिटामिन सबह क्यारा सबह्, स्याउ सबह्, सम्त्वार सबह किनके सुन्ते खाए पर्लही नाही । अ ओहवा तोर कस्नुक सिखावे वाला मन्से त हसइ हुन्कके फेरी तोर पैसा देवे पर्लही । अ इअ तुइ घरवैमा कर्बाही कस्नुक हसइ एगुणा तोर देउनकही साझा बेहना करे पौबाही नाही जखानेए जखानेए यापन मन लगले तखनी तखनी करे पौबाही । हसे तोर इअ एपना एबे बेहना बेहना पैणावमा बुलके दगुरके एबही घरवमा । अ एगुणा दुगुणा समान हखबाही घरवमा धर्ले उहे तेने कसरत कर्बाही फेरी बन्साइ नाही । अ वोहावाअ जेबही त कस्नुक तोर हुन्क जखनी बलोले बणइ उहे टैमावमा जाए पर्ताउ नाही । याग पाछ तुइ जाए नाही पौबाही नाही । हुन्क जखनी कहताउ याउ कहके तखनै जाए पर्ताउ । अ तोर इअ घरवमा त तोर जखनी मन लगले तखानही गहे पवेसइ नाही ।